Mi yeloto mi warta So tawii miɗo waɗa jaɓde kala ngal ɗiɗi, mi waɗataa jaɓde waɗude hakiliɓe ngoni ndee o waawataa heɓa njammbude ngal fiyaangu ngam miɗo waawataa njiddude ngal waawde. Kadi miɗo waɗataa njammbude fiyaangu ngam njiddude moƴƴaare ngoni baɗɗo ɗuum ngal mawɗo goɗɗo.